بيتزا، نختار البيتزا لأنه البيتزا نحبها، تشبع وتكون ساخنة، ونحب الجبنة من عشاق الجبنة، فديما البيتزا يكون فيها جبنة <noise> وتنوعها أكتر، ف <hesitation> بيتزا الخيار الأمتل كوجبة أول شي مشبعة <hesitation> تاني شي في متعة في تحضيرها، في مكوناتها، كيف <noise> تمزجيهم مع بعض.